डेजर्ड अर्थात मिठाइ हमरे अपना शरिरके आवश्यकता आु अपना जिभके स्वाद ओहके पुरा करेक तेहनि खैति । यि संसारमे बहुत मेलके मिठाइ हैं आउर यि संसारमे लोकप्रिय मिठाइ बहुत ढेर हैं । जेहमे कि हम्मर हलुवा पुडि, जलेबि, गुलाब जामुन, सोन पापडि, पेठा, खोया, मालवापुडिङ्ग, एप्पल पाइ, पेकन पाइ <noise> पाउ लोवा, लौज हैं । यि मिठाइ हम्मर तेहना काहिक बढिया हैं काहिकि यि प्रयोग करके हमरे हम्मर शरिरके तेहना आवश्यक पौष्टिक तत्व फेर पाइ सिकत होइ ।